मैं जू ची अपणी गाड़ी पसंद करलु छलौंड क्युकी क्या ची की इंसान ते मज़ा तभी औन्दु जब उ खुद चले ते लेके जोलु अपनी जगह ते।